बिल्लियों की नस्ल में बहुत बदलाव होते हैं। जो उनके आकार का रंग स्वभाव और शारीरिक संयोजन में देख जा सकते हैं। मैंकुंड बिलिया दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू बिल्लियों में एक है। इनके शरीर की रचना मसल और लंबी होती है और उनके पंजे बड़े होते हैं इनके दूर लंबे और घने होते हैं। सिंगापुर बिल्लियाँ छोटी और हल्की होती हैं इनका शरीर सुंदर नाजुक और सातिक रूप से संगत होता है। और अन्य बिल्लियों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। सीमेन्स बिल्लियाँ उनके विशेष सुरंग पैटर्न के लिए प्रसिद्ध होती हैं। इनकी फर हल्के के रंग की होती हैं। यह इनकी गर्दन कान और पूँछ पर गहरे रंग के डब्बे होते हैं। इनकी आँखें नीली और तेज होती हैं। बंगाल बिल्लियों पर के फर विशिष्ट बाघ जैसी दिखावट देते हैं। इनका रंग अमतौर पर आमतौर पर सुनहरा और भूरा काला होता है। और यह बेल आकर्षित होते हैं।